<hesitation> حأول إنك تخلي روتين يوم معين منظم، حتى إنك تحأول تنهي ساعات يومك مبكرا، <hesitation> تحأول عشاءك يكون مثلا من سبعة أوثمانية أوتسعة و <hesitation> ما تجيش العشرة إلا أمورك كلها منظمة، وتبتعد عن الشاشات جبل النوم، لأنها هي توخر في النوم شوية، ومتى إنت جربت هذه الخطة المنظمة هتلاحظ هذا الشي، وفرج كبير في جدرتك على الاستجاظ بشكل <hesitation> نشيط.